daman hai daga hai sai hai mu raɗanko hai mi sine tsadam im mu mokanko hai a goma ta yu kute wata kil hai woi ino oyum ka'a kai muni ma ko kai ka'a bu oyu kawai muni a rayunmu mu rashe edo bu mu rashe shinkafa bu muni ki hai sai hai sai duwaro- duwaro yo ngo daman tishi mu shi moiko duwaro mu esa inji mu mokko kwano bolo ko kwano kunu a hawok shokoko ko duko ko boita kuyangi ta duwaro woi kute iko oyu toh shikenan rayuwanmu toh mu ƙanko ei woi e mu anko hai shi worko hau shoko ka'a aka bachi shi diko goma ta yu hai ma har dubu hai ha dubu ma'i ta kute dubu ta dubu ma har ki dari bolo ta iyyi duniya wonse duniya saki toh dai a kanmu baya ka hai dai sile bolo ma'i naira bolo sisi kobo ma'i a keje hai kaiso ito ta har dubu ka'i ta i dolo dai zaman dai mokno zaman mokno baya zaman baya ka zaman bu ka ko hai iko ka'a ɗo toh ei woiye kenan baya muni mu rashe miya mu andi ei ƙoto bu mu andi ei ƙoto bu muni ruta mu daman hai hai wonse ki riya mu raɗanko se womte womte. har abada tishinmu kenan <hesitation> ba'abunda zamuyi da hai hai bu mu andi miya daga hai sai hai sai dambu sai kalikuka sai e woiye e boto kele mun yanko boti kelem sai mishi mu ƙanko mishi mu se ƙanmu ki milla yauwa kaiso zaman sakito ko ta biya a ishedi mishi bu sai bal mu ishe bal yauwa mu ɗanko bal ei mu seshe ɗa mu ki milla kacha- kacha- kacha ta kamti mu ƙanko kamti woi lamba wom e woiye mu se ƙanmu kacha kacha ki lamba ki nahko mu se ƙamu toh mu ƙanko ta duniyafun mu ƙanko duniyafun mu e woto kele mu e ya mu mu te ƙamu kacha kacha ki nahko ki baba. in mute ƙamu amma muni mu andi tishi ƙoto tishi ƙo zei andi muni bu shinkafa taliya <hesitation> ndeyi omu manja yomu bu yomu dai woi to mu dambu ki woto kele ki ara shikenan woto mu kenan mu andi woto ƙoto bu ko mu sake bo gyabi ma gono woto ta i dambu bai la kota kute mu tina woto tim toh shine hoti gyaɗa to ma worti ara worinmu ara ba shi ditu shi woɗ mu aram mi ta toh mu woɗanko ara mu tei ƙamu ki milla shikenan wotonmu kenan amma ƙa woi yo zei umm. balle zaman manja woi tsada woi mu goma manja tiya ngo yiya a omu manja garinmu woi yo jukkulu wonse yo manja ɗo <hesitation> mu tishe manja bu tishe ƙa mu mor bu ei yoto bu kaba lumak guhun sai lamak guhun tishinmu kenan la yo som e ta mishi mishi kaiso ishendi mishi bu fa a ishendi mishi bu biya ngahonko sallah a sena mishi lo ta toh amu bal mu ishe ƙamu bal mu seshe ƙamu mu ƙanko amisho mu seshe ƙamu ki milla mu ƙanko amisho mu seshe ƙamu ki milla shikenan tishinmu kenan ba muni fa mu andi tishi ƙoto bu yoyo rayuwanmu kenan a duniya na mu se ko mu daloti shinkafa mu andi oyu bu andi tsada toh ko mu daloti taliya andi tsada shi ngabko ma ta dubu kaza munta a a mu gita kejebu woiye mu tina ɗo mu keje ya mu tina hai mu ba mu tina woi bu ta am ki keje bu ta kele tsada woi e toh taliya a damɓa bu moi shinkafa dari hoɗo dubu hoɗo zamfara mohdi ka moiko taliya bi ni dubu mohɗi toh ko moiko mu git ti keja ɗoe e mu gitti keje bu wane muni mu yo talaka talaka a giti keje woiye bu ai toh komi to ganima. munta inni tsada inni tsada toh woto woi gonmu tishe kaba kalikuka kaba kalikuka mu doloti shinkafa mu toi ma andi bu mu daloti taliya mu toi ma andi bu <hesitation> ta sabanbita ta indomin mu gita keje ɗo wane muni mu gita bu muni kika wotonmu sai wotonmu yak'e mu gita keja wom mi giɗatko gyaɗonmu don woi ye tishi yomu bu ai yomo luma guhnu imuti don muni dama mu andi gyaɗo bu gyanmu lashim'i tishe ƙamu yomu i ei woi mu tisheƙa mu woto mu e mu dambanko gyabi mu toi ki bahdi mu dombanko mu toi ki zoni mu dombanko mu toi.